Ua hana ke kahuna laʻau lapaʻau i ka wā kahiko e hoʻopē i nā laʻau i loko o ka poho pōhaku me ka mea kuʻi āʻaeʻae. I kēia lā, e hoʻohana ʻoe i ke kuʻi ā ʻaeʻae e hoʻopē i kekahi mau mea me like mau laʻau i loko o ka poho pōhaku.